Karazagna zava-kanto maro ndraika an: ao ny sombitantara, ao ny tononkalo a, akeo koa poezia, sary sikotra, hosodoko, dihy an, de teatra, karazana hira, zany mi angambany.